Ein, enyo ne me nyo ne agbetɔ be ba ɖana adze, <hesitation> eye eɖo nuɖe kpekpe nu gbɔa, adze ya ɖa tsaƒe atem aɖu nu, alo tsaƒe atem zɔ ayi ŋkɔ, adze ya ɖa, alo able nɔviwowo ɖe eŋuti, egbeƒoƒo ein mì yɔ nɛ le mìa be gbe me be gbeƒoƒo. Egbeƒoƒoa menyo, menyo ne agbetor ba nɔ gbe ƒom le agnigba dzi wo lo. Ne eva kpɔ be ye ɖadze ɖe ye nɔvia si, ye nɔvia nuke be woa, me ye ma ye le gblɔ gbe ƒom yelea, yi gbɔ na va yi ɖe kuku nɛ, nagblɔ nɛ be, nuke ye wɔa menyo, ne ye gblɔe nea, ye nyi nyui tɔa. Ne egblɔe ne nɔviwòa kpoa, yetsã dɔ me ke le ve ɖe ŋtiwò be eƒogbe ɖe yesia, atsɔ ke wò kpoa mìa zɔ ɖe du ŋtifafa ya ne loo